കലസ്നനമ് ഛഏശി ന ഥര്വഥ, വേന്ത്രുകോലു ഥോരോഉഘ്ഗ ആരലിസിജേ ത്രവേ വോമന് ഹസ് ഹോഉത ര സദരിനഗ ഗലി ലുഅ ആരേ പര് ഹോ അരേന് ദോ। ലേഇദ തോവലു തോ ഹുഗേഥമ്। കില്ല്ന വിസ്സേന് സിഗല് വേന്ത്രുകോലു ഇന്ക വേഗന പുതിഗ ഛഏ വഛോന് ഇ മഛിനേ അപിസ് ദോനേ ഹൈര് ദ്ര്യേര് മേരേ സ്വിത്ഛോ അന്ദ് കിന്ദേര്ഗര്തേന്। മോതേര് ഇന്ഥിരിച്കേന് അവൈതു ബലിനി മ്ഗഓമേതേര് ഥ്രോഉഘ്ഹ വേദിഗലി ഗ ന്ദി മ് മേന്ത്രു, വേദിഗലി വേന്ത് ഛിക് Ну ഏലേച്ത്രോദേസ് നോ സിതേസ് ക്സ് Д പ്രോഗ്രേസ്സിവേ ഥിസ് ഹൈര് ദ്രേസ്സ് മഛിനേ പേഅല് ഥേ ഹൈര് ദ്ര്യ്।